Toy izao ny asa tena mety tsara amiko, asa izay tena maharitra izy ary ahitako vola ampy hivezivezeko sy ilaiko amin'ny fiainana andavan'andro ny vola azoko aminy, ao koa ny asa izay maharitra mba hisihanan'ny faharetana sy fivoarana ao anatin' ilay asa ary koa tsy ijanona mananja azy aho.